Ko anndumi e Alemaañ en, ɓe yimɓe non yiɗɓe haalde haala maɓɓe e ko ɓe tawi kiltiir maɓɓe. Ɗun tan ɓe njiɗi. Hono banngal motereeji e janɗe hono maɓɓe yaafaa. Motereeji mobel en, motereeji hono fay gurupuŋaaji hannde ɗii. Hono maɓɓe moƴƴude markŋaaji e moƴƴinde buwaasonŋaaji enersii ɗii du.